عندك ح ـ حل من اتنين أولا إنك تعمل ري ستارت للراوتر بتاعك لو وتستنى عليه شوية لو أشتغل يبقى تمام لو مشتغلش فا أنت كده مضطر تكلم خدمة العملا ده طبعا لو أنت دافع الإنترنت الأرضي والأنترنت ال ـ ال ـ بتاعك كلم خدمة العملا وهما هيقدروا يصلحولك اللي أنت عايزه.